द स्क्सोस्, स्क्सोस् मक्स् बुन्ग। द स्क्सोस् न बुन्ग तन्गप्ल अन्ग् नि ग्सो बिन फये जे स्क्सोस् जेप्ल पोबो नन्ग्उ जये। जेरओ किक्स् तन्ग मए नुन्ग स्क्सोस् नि गनन्ग् ति जये। अर्र नुन्ग् <hesitation> मैब मन् त्से मौन तन्गप्ल बिअ ओब स्क्सोस् नन्ग्उ। जेरे अन्ग् दिनि मैब मन् त्से द्जोप्नि इन्तेर्विएव् तन्ग बैतदे। द बे इन्तेर्विएव् क्सु अन्ग् हन तन्ग बैतदे अन्ग् नि ग्सो मन् त्से स्क्सोस् नन्ग्न्। ज् अन्ग् बे इन्तेर्विएव् क्सु हन तन्ग इशिन। अन्ग् बेनि <hesitation> चपब्ले। भे इन्तेर्विएव् नि अन्ग् चपब्ले। तो बे त्सेओ मन् त्से स्क्सोस् नन्ग्न्। अन्ग् बे <hesitation> इन्तेर्विएव् जिरेइन् तक्से। स्क्सोस जेर् बिन नन्ग्उ जये नुन्ग जेरेइन्। मैब मन् त्से क्समनि मौन तन्ग बोग स्क्सोस् नन्ग्उ। <hesitation> अर्र स्क्सोस् नोअब ज्ब क्समनि मौन अय। जिब्न्उ स्क्सोस् नोअब ज्ब क्समनि कन्उ मौन अय। अर्र स्क्सोस् बस नुन्ग् अव्गय् लन्ग अव्न्। भे <hesitation> दुन्औ तनन्ग्उ ब स्क्सोस् नि नुन्ग द्जोपर् गनन्ग् ति।